كل قطعة اثاث وبيها كتلوك - فأول ما اجي اقرا الكتلوك، اغشع اشون اطيق اغكبا صح - واجيب البريغي، الشغلات النويعم مالتا، اعزلم بصفحة حتى لا يضيعون، ويعملولي مشكلة - وبعدين ابدي اركب قطعة قطعة على كيفي، حسب الكتلوك